ممكن تبدأ بتمارين بسيطة، ترى زي المشي والجري. <hesitation> من رفع الأثجال الخفيفة وبعد كدا زود بشكل تدريجي يعني بس من جوة التمارين يعني مو بس من ال <hesitation> رفع الأثقال لأ جري وتمارين رفع أثقال مع بعض و زود من مدتها، و ممكن ترى تستشير مدرب رياضي بيكون أحسن، يعطيك برنامج.